<hesitation> Narausu sa fregula e sa preferida. Poi chi funti is cruguggioisi e sa pezza de angioi e de proccheddu. <hesitation> E drucchisi medasa ca funti tippiccusu de sa zona nostra. Is pabapassinusu, i zippuasa, is parafrittusu. <hesitation> Non chind'ada unu chi preferru rispettu a u attru. Dipendi de su periudu de s'annu chi ti toccada, ti pappasa cussu.